Bresil dun hono no ɓubol ana hewi sanne. Nden non ana ɓuuɓa faa tawee nees ana jippoo. Walla wakkatiije, so a ƴeewii, a tawan won nokkuuje yogaaje duu na wula. <hesitation> naandge ana fuɗa, ana leloo law.